C'era na vota 'n àrvulu ca putìa parrari a cu l'ascutava cu attenzioni. Ogni vota ca lu ventu ci passava ntra li frundi, parrava cu vuci antica di spirdi di l’anticu voscu. Li picciriddi di lu paisi si fermàvanu muti pi sèntiri li cunti di li tempi passati e di misteri scurdati.